Any Etazonia dia mandala ny demokrasia sy ny fahalalahana amin'ny endriny rehetra. <hesitation> Tia manandran-kandrana koa ny amerikana. Any koa dia afaka manana basy ny olon-tsotra fa tsy toy ny any amin'ny firenen-kafa.